לו כַּאן בַּאמְכָּאנִי אלסַفַר לְאֵי מָכּאן, גַּנמְשִי לַלמַלדִיף, חיתאש אלמַנַاظֵר דִיאל אלבַּחְר ו אלסּמָאא ו אלחָדֵء דִיאל אלטַבִּיעָה כִּתְחַלִּינִי כִּנחַס רַחַה כְּבִירָה, תִקְדַר תִסְבַּח פִי מִיָּאח סָאפִיָה ו תִסְבַּח פִי מַאא נַקִי, ו חָתָּה בְּעִיד עַלַא אלזַּחָאם ו אלדוּדּוּז ו דִיאל אלמֻדּוּן כִּתְעְטִינִי פְּרְסָה תִהְרַבּ מַלרוטִין אליּוְמִי ו תִנַעַס מְזִיַאן.